والله أنا بحب أستمع لأنواع مختلفه من الموسيقى بعض الاوجات أحتاج موسيقى هادئه أشتغل عليها وبعض الأوجات أريد موسيقى حماسيه ترفع ليا المعنويات أستمتع بكل نوع حسب الحاله المزاجيه الموسيقى جزء كبير من حياتى فهى تأخذنى لعوالم مختلفه وتخلينى أعيش تجارب جديده